וואלט -כ'וואלט געזאגט פאר די מענטשן אויף די פליגער אז איך בין- איך האב עקספיריענס אין פליען א פליגער און ס'נישט די ערשטע מאל וואס איך גיי דורך א שטורעם און זיי זאלן זיין רואיג ווייל אלעס איז אקעי, און אויך זאלן זיי רואיג ווייל זיי האבן- אויב- אויב עפעס געשעט קענען זיי אייביג אריינטאנצן אין וואסער.